באלניסבה ללמשארכה פ התסוויט, האדאכ ווג’ב וטני, לאנסאן אללי מא כיעטיש אצצות דיאלו פפהו מא ענדוש צות פהאד אלוטן דיאלו. מן אלאחסן לאנסאן דימא ח’סו באש יצועת עלא אלחיזב אללי כישוף, ו כל חיזב ח’סו יקרא אלברנאמג’ דיאלו, ו יערף שנו כאין, חית אלא מא דרנאש חנא האדאכ אלשי אללי עלינא, רא חתה הומה מא עמרכ מא תנתצ’ר מנהם ידרו אללי עליהם. נצועתו ו נדכ’לו חיר, אינשאאללה.